انا كنت بحب أجري، الحري رياضة كويسه جدا وبتشغل عضلات كتير في الجسم وانت بتجري وانت لو محافظ علي عدد ساعات معين للجري في الإسبوع او في الشهر، هتلاقي جسمك ظابط من حاجات كتير جدا <noise>